Toh ɲwaari kaŋ ba da bor gande sohõ kaŋ bor ga da ka moo daŋ a se, sintina day ɲga kaci ham. Ba ni diya mo, doole a ba da ni gande ma moo daŋ a se zama ba ni ga ba haro da ni sinda haŋkaŋ ga day, ni di mo doole ma fun a fondo. Ni di ni ma koy ka di gwarŋwo koyne kaŋ i sooye, i na haagu, a boori sosai, amma ba ni diya ni ga fayda kala day ni ma ni mayo lagu amma a si ɲwa ni se. Ni go ga diyay, da haikulu kaŋ ni go ga di day, ba ciifi cindi no ni di a ga ni si hin kaa ɲwa toh day nisi nooro si to kaŋ gaa ɲwa. Ni ga diya mo ni ga fayda ɲgay day kaci haŋkaŋ ay bay day talka kaŋ ga ba da talka gande kaŋ a nooru si hin ka no nda. Ɲgay no a ga hin ka di, da a hayo zama hamo day sohõ da ni ne ma koy ka ham day sohõ ni nin talka a ba da ni gande. Amma day ɲwaari kay hari kay-kaynay wo neewo kulu woodin wo da irkoy dogonandi talka se, a ga ɲwa amma woone yaŋ woo kay bo ɲgay wo gaskiya kala baŋkaŋ gonda hali nooru woone ɲgay no ga du wane yaŋ. Baŋkaŋ sinda nooru mo a si du wane yaŋ ɲgay day no ay bay haŋkaŋ ci, talka haawu daabay woo kay, noodin haray dayno a ga hayo. Ba wadin mo da irkoy kande a se dogonay haŋfo, a ga duwa ka te. Amma manci lokaci kulu kaŋ a ga ba hari cindi goono koyne a ma diya haŋkaŋ nooru kooni ga wi.